Perbedaan zebra no dala. Zebra nanu watna khas belang geo fulak no zebra ia aon anana no ein a kake'uk sedangkan dala manu warna hidawarna coklat, nggeok, fulak no warna bisa campur no dala ein aa matua kake'uk no makate.